<hesitation> kurtinooji, hoɓe fuu ana njogii adadu ko ndokkata. <hesitation> so wanaa tawee aɗa anndi ko yimɓe ñaamata aɗa anndi ko ɓe njarata adadu muuɗum. Yimɓe warooɓe eko kaanɗaa hokkude sakiraaɓe maa. <hesitation> Ga amen ga <hesitation> non neesorii. Kaa nokku fu e neesu mun.